E fomba zao hahafantara e sakafo nohanintegna nisy proteiny ndre da sy mihinana hena, voalohany zao da lasa matanzaky le olo zany, matanzaky sara izy nefa ty mihina hena dikan'izany nisy proteiny io sakafo nohaniny io, akoatrin'e mampatanzaky enazy da sara i nifiny, sara nify zany zany e proteiny zany da agnisan'ny mandray anzara ame fagnasara e nify, izay aby e fomba ahantara fa misy proteiny e sakafo nohanitegna na dia tsy nihina hena itegna.